Thap- thap gal nzo tzii thapa thap gal nzo tzin tsona thap gal nzo tzin chopa thap gal nzo tzin thiba thap gal nzo tzina' thap gal nzo tziday thap gal nzo tzi na' thap gal nzo thib zena thib gal nzo tzin thiba thib gal- thib gal nzo tzi thib gal- thap gal yei thap gal nzo xona thap gal nzo gaza thap gal nzo xopa thap gal nzo gaya thap gal nzo thapa thap gal nzo tsona thap gal nzo chopa thap gal nzo ziba thap gala